لا طبعا، ما بروح هنا، الحين أسافر في رحلة مدتها سنة عشان أوصل للمريخ، أجلس يومين وبعدين أرجع في سنة. أضيع سنتين من الحياة عشان بس أجلس؟ ما نبي نجلس على المريخ، حنا جالسين على الأرض مستأنسين، ورايقين، والحمد لله، كل حال وأمورنا طيبة وما نبي أي شيء. جالسين رايقين على، وما نبي نروح المريخ. ليه نروح المريخ إحنا؟ ونضيع الحياة.